<hesitation> Ny fomba fifandraisan'ny alika <hesitation> mazava ho azy aloha fa mivovoha, mifampivovoha ry zareo ohatran'ny hoe miresaka izany. Dia raha ohatra moa ka afaka mifanantona izy dia mifanantona dia mifamofompofona eo izy- izy- izy miaraka izany mifamofompofona eo. Dia <hesitation> mifampiodinkodina koa. Izay. Izay izany no fomba fifankafantarany, fifampiresahany.